Iu cridu ca spènniri tempu senza la tecnologìa è mpurtanti pi tutti li pirsuni. Aviri l'occhi sempri davanti a lu schermu è dannusu pi l’occhi e pi lu ciriveddu. Spissu è cunvinèvuli jittari 'intra un latu li strumenti tecnològici e fàrisi na passiata 'n menzu la natura; jiri taliannu pianti e armali è na cosa rilassanti e fa beni a tutti li pirsuni pi ridùciri lu stress e stari tranquilli.